Ñ'asany ñ'eponzy moa aminy ñy fisintsifany ñy rano ;lafa teña ro manasa finga. ñy eponzy natao hangalà loto. manahaky ñy menaky. anasà ñy finga ;manahaky anizay avao koa lafa misy rano mipitsipitsiky reñe na pitsapitsaky. ñy eponzy natao hisintsifa rano.